वॅक्यूम क्लियर हे एक असे मशीन जे चिखल वा कचरो जम्नेच्या वखोदपाचे काम करता। आम्ही ते झाय भोनवो शकता आणि ते वार्याचो उपयोग करून घाण पायतें किंवा आइदनात वखोण घेता। वॅक्यूम क्लियर जमीन निवळ दावरपाक मदद करता।